Raha kely ny vola eo am-pelatanana anefa tsy tiana hiova ny hatsaran'ny sakafo de <hesitation> tsara aloha ny misafidy sakafo mbola tsara rehefa eny antsena, eo ihany koa ny fampiasana ireny karazana hanitra ireny, eo ihany koa a ny fampiasana <hesitation> menaka de atao menaka ara-pahasalamana tsara.